Oyina bhoven fa ohara ohumoonabhene onothum a hohumono eyaa reka a hothene, maa reja hojane bhoven gwen ehurra ehumo efaa onoo gwe njene oku huyang kwe a hovirai. Ono- oho- no re oyina ibiisi je ora aji o, je osa ayemo o ibiisi jere ragora je ra ora ja ono gwem oyina. Nla asa ayema ragora jere ava ata bha hoto nta oja anyi reka a hothere sere bhoven aosi. Bhovanosi fe ha hura rebha rebha fe. Mma ayemai ragora jene abhoa ono gwere afaa ora bhoven fa ehumo bhoven gwere enang ehure eda ehumo reka hothene sem ejobhere hukpo. Bhoven fa ara azeng apii bhanoo ba bha za zeng. Bhanoo bene be hakura appnre be hakura ayeng. Nta sa ava reka hothene samg ajemai ibiisi jire apii be repib san anyeng hopi re. Apihapib be aro ane bhora obhazi? Nta asa apib beaane bhora obhazi re, a humo ayeme re so okuro osebho oro humo inwe ja bha je bha se bhabhoro ja ibanga onoo gwe obhazi ora.